<noise> Gny fomba fiasan’ny hety aloha tena maro e, izy aloha tena maro gny afaky ampiasay aminazy. Misy zao hety hanapaha-bolo, misy hety hanapaha taratasy, misy hety hanapha hazo, regny. Misy koa me- hety hanapaha lamba.